Min gwa gyeki laak'u, kunu gaan laak'u, ma ami lido mi mak'a, ma mak'əiwu. Mi mak'a, mi mak'a, mi mak'a, mi mak'a, ma ma'əiwu, panggira ti tula, panggwa ti tula, panggwati tula. Har ana yegu ma nga ma mak'əi, li do pangngəi ma maa'əiwu, panggu ta nga ta yok nongng pangngu ma kɨimasta, ma komasta kyam. Lokaci gu kusma ma nongngəiwu to maa yuk mi təma mi sok'a. Ko karta, ma mak karta, mi ami wootoh mi mak'a, mi mak'a, mi mak'a mi mak'a ya gyeki pinung bi laak'a, ko kuma gyeki pinung bi laak'u, ga watrang kinkwal gi yok swaiya gi swamyeya, gi kiiyak kin kwala, gi kɨ yak gwana, gi kɨ iyak gwana, gi kɨ yak gwana, ya gin tənongnga gye gaan pinung laak. Ko gi təma, gi yok gye kwani na gin pihana, amma kang a daa yibbəi. Gɨn yangngas mi gyeki guna ta gya pigawa, kigu ta gya piga lantawu. Gwa wani bi gwani, ga wani pi gwani, ga gɨyak'əi'ga nong kɨiyakungngonwu to gi yuk'a gi təma. Ga bi təmongngu gyeki taak'u ga watdang a məigu ma gak'aak'u, gi nyang pyok'a zin, gi tək dyalle gɨ wa- ni? Ooh dyaal kallau, nama ti kurala dyaal kalau gi kwahina məi gwimung gi dangnga kwal wok, gi kwahina məigu mi pi mərsong zɨnu gi dangnga da gi nyang pyok'a zɨn ya gin lok lokaci guna ki pinung gu ga a pinungngu, har kafin gi ana lokaci gu ga təmong gi sok'awu. Gyak suk'u gilaak man kipinung a ga kum shokaak a dəiga ni kibiyungnga to suk pang, ga bakyəi gi təma, gɨ sok'a, gi təma kyak gi sok'a a suk pang kenang. Sukgu shok'aak dəi ga kibiyugna wu, ga təmong kwak gi sok'a, a gye suk kuma ga yok gye gaan guma hi pan gaan lag'aiyu gi pina, ya shok ga təmtəmong pain. Gye suk kumawu, ga dangng gi pi gye kiguna, ga təmong painu ga bak gyeki gin pina akin amsigaak. Ya də taal dangnga ga, ya gi gyok lokaci guna ga, ga kuk gaan pinungnga ayewu gi pina Gyak suk kumawu, ga dangng, dagi kwa gyekina ko gye gaan ko gi kusuk kəi gyekwa gi bak'a ko ki nyangsɨ gi bak gi amiina a gi sama kwal, gyak suk kuma ga watrang a kin wandəi ko gi kukni kəi ki buk gi kwasa gi amiina agi wutda. Amihi gi laak man ki təmong kogi təma painu ga dang dangngin kwas kəi gyakina, gyak suk kuma wu, ga dangng ko digi bak kai wnagnga gi ana mangi a amsɨgaak, ayak suk'u, koga talung koniki wandei bwat dagi kwarsa gi ana mangin a amsɨgaak, ya de gillaak kan de ki pinung, ga de təmmong kowai gi laak man gyeki gu ga a pinung a awigaaa'u. Gyak suk sumawu, ga dangng dag, lyaiya, gi bak kəi gyekin gi kwas- wana- gikwaswana gi kwas wana gi yenkamaha. Ya ni mukgana dan a nyingnyawa gi laak man yada gu ga sheneng ko bari gi wur amsɨgaalea kowai kpab gi təmawu, ga wu amsgak kpab gi təmawu gya panggu laak ta mukgawu nikullum ga de təm pang kɨnim kɨnam, pang kɨnun- kɨnum ku de gilaak man ki pinung gi təma ko de wani kɨnum wani kɨnum. Amma gabin gin tək'a gin kwas, kəi gyeki gaak gin yitra, gin kwas kəi gye kigaak gin yi trawu, gin kwas gin yiɨn ga gwas gi yit yinge kurii gi kwas gi yitru, ga kuk kurii kwas gi mblum. Kurii yuk dang gi kwas gyewu, ga kuk isok dang-gaye bilom, kurii yuk dang gi kwas gyewu, ga kuk isok dang-gaye bilom, amma gyak suku, ga de zhe ko bari gi təma gi wat yiyaak'a kpab gin kwayiiyawe pang kampəi, kulum gade təm pang kampəi, kullum gade tɓm pang kampəi. Ko akin təmong gaan ma, ga biwu, dangnga kəos wana, gi kəos wana, gi kəos wunu, ga binna gin kəossa panginu, to gilak gin bar shok təm yuaiyang myes amma kullum ga dəm pang kampəiyu ga təm yuaiyang myes. Daas nyat migi lak saamang kogi kukyəi gi tərma kowai gi kyang ɓangngaak'a gi təma. Pang mɨn akin təmongngoom a wanawu, gyak suk'u, ko ni yib gwa ga yeb mi guisɨ to ga su bul mi kaamaak gɨ kat twagi dyangnga dokdəl. Ko a yinge zugɨaima, dək zuna bul gat kəi yiba nga dyangnga guk zak kəi wallaetra migin amma ga dəm ko kowan ko mi piga ko kowan mi pigawu, ko de ga sok'awu dai lag'at. Daah yaat mi min lak kuk təmong mi təma kyam panggira, mi təma kowai ko min laak man ki pingyak suk'u ga um um dəm gi sok yingewu, kurirya gi bak gyeki gi pina amsigaak. Ga dam gi sok yingewu, kuni gi bak gyeki gi pina amsigaak domin tɨ shok ma aa saam sok'ung kang ga takha kum təomok kyam. Ga dakha kum təomok kyamu himaa ha kɨiya. Daah yaat mi ga tək dagi kwas wandeyo a wai, gi kwas ko ki bukla, gi kwas ko wandə bwat agi tieiya, ko danging gi ɓal kəi nyangsɨna wab- wab, agi wutra kwal a mukga. A musam.